تحدد المكان اللي تبي تعلق فيه، وتختار طريقة التعليق المناسبة سواء كانت مسامير، شريط لاصق، أو مشابك، بعدين تحدد النقطة اللي تبي تبدأ فيها وتحط المسمار أو الشريط وتعلق اللوحة عليه.